کوچنیانو ته د ښه غذا برابرولو لپاره باید ځیني شیان په نظر کې ونیول سي، لکه ګټور شهم، فایبر، او پروتین. صحح شهم لکه د زیتون غوړوي، فایبر، په سبزیجاتو او غلجاتو کې سته او پروتین په هګیو، د چرګ او نورو حیواناتو په غوښو کي په زیاته اندازه سته، همدا راز په لوبیا او نخودو کي هم پریمانه پروتین سته. خو تر ټولو زیات پروتین د غوايي په غوښه کي سته.